Le paosy hely fahitantsika amin'ny jeans regny, regny sady regny tsy omby tsy omby vôla, tsy omby tsisy raha omby aminazy fa karakarazan'ny hoe style foagna izy mampa- mba style mampahatsara endrikendrikin'le jeans fao.